So haala jilli haalaama, neɗɗo miiloto hakkunɗe mun e genndun ko tan, jilli gonɗi ɗon ɗi, e jilli saramun. Ɓe jilli ɓiɓɓe mun, jilli Golle duu ana woodi. Jilli ana heewi nooneeji. Sabi saatuuje <hesitation> neɗɗo ana yiɗa fay ko wanaa ɓiɓɓe aadama en. Jonkaa tageefu ngoo e hoore mun. <hesitation> aɗa waawi jillitaade e huunde, hono yiɗde ñaandu heertaandu en.